Mi nyifan hosa wakkati sedda ngam siwta. to siwti sai mi kunna dum mi hauta wadan komi yidi arti siwti.